Zah ndraiky kôfa magnamboatra desera igny matetiky ny fataoko magnagno salade de fruit, mangala fruit maromaro zah de tapitapahiko, avekeo aminjegny, tsy afangaroko siramamy tsy ataoko ino fa na izy hoaniko amizao na mbola ampiàko yaorta yaorta le sans sucre regny.